﻿Mumyaaka ikumi eyomumeisho ndateekateeka ndaza kuba ndi omunyamateeka, <hesitation> ndi omunyamateeka ndakora mumateeka ndagyezaho kurwaanirira abantu, namunonga ndaza kuba ndi mukicweeka kyamateeka munonga ninga bwe byagyenda gye oshange naaba nk'omushuubuzi ndi kushuubura, ndagyezaho kureeba oku nakubaasa kufuna akasente nkabaho gye. Mumyaaka nka ikumi ndabaasa kuba nafunire namaka, nyine omukazi, nyine abaana tweena tushemeriirwe ebintu byagyenda nkoku mbibarize, nkoku ndi kubiteekateeka harikwe bigyenzire, ndabaasa kuba nyine omukazi nyine nomwaana, <hesitation> nshemeriirwe, nshemeriirwe gye munonga munonga mumyaaka ikumi ninga bwe byagyenda gye mbe nahikire buraaya, habwokuba buraaya niyo ndasingayo kukunda, <hesitation> ndabaasa kuba nahikireyo muri egyo myaaka ikumi